السيارة أجول أنها تتكون من محرك، والسيارة يكون لها هيكل معدني، وعندها إطارات وبطارية ونظام تكييف، وعجلة للقيادة، كل هاي المكونات تشتغل مع بعظها عشان تخلي السيارة تمشي وتكون مريحة للسواج.